Tɔ intee she shok tee ha sho no shɔɔ tea ba tesho ni gahane ubin alea etec shice le, woje ahɛɛ anyiŋ abuu acohei inte ke le abin hana abin atee yir ŋom asone a kpea inte <hesitation> shin kafahano uba no bur, amma intee antɛɛ te bik a jebo u shi shajehebo <hesitation> caa a fua abu hano ya akohibɔɔ nu shi ki bik keba dooshi ba shaak a hai ke lea a shek ubataŋ ejau ke kpeaterith ban u baŋ tuk, ubei ke ze ze ze zak ke lea tee le bik a hek u bataŋ a shek u bataŋa ce teeh a tuk ubei a shek u bataŋ ejau a shek <hesitation> ufura, ufura ubin shu bana abin she bona eh kom asha na fukabu uba shom a tuo a fuiabu akpe a fui abuu agui ocu ogotoma, afui abuagotomai abin antech te shek ke kpea chir ahii ashuk duk ke sheii ke le abin ete nyom ateri na hewi inte ibaŋ awukete na jeweta ajin e woketa na jewi inteh ingooŋ inteh